Este natu yunu jaa kajayo chii, este suni nte’e yunu luli yuachii, kakenta koyo sucia nuni kajayo xii nu ni kajayo inn yunu yua, te kakenta koyo sucia yua te yua kuu ntucha nuu nani yunu luli yua, ja janchayo te este ntau kasa’a jena’a chii suni, kante’e yunu luliun te ste nu’ni janchayo ínn ta’a yunu yua suni ntau kasa’a, chii kento nduxii yunu yuate yua kuu na nani ntucha nuu este yunu luli yua chii, suni, sunu kaajatuii suni kasaii sentir nuu satíva’ayo, jiii te yua kua kuni jaa suni kotoyo yunu luli, ma ka’an chayoii chii suni ntau kasaii kaa nteii suni jenaii.